أحب أسمع الموسيقى الكلاسيكية لإنها فيها <hesitation> طرب، فيها يعني <hesitation> فن غير طبيعي، كانت الموسيجى زمان يعني الآلات الموسيقية بتتكلم جبل إنه نسمع الموسيجى نفسها، ففيها طرب وفيها فن غير طبيعي.